Tete nnuane a, ɔwɔ baabi a mfiri anaa ɔka m’amammerɛ ho a m’ani gye ho pa ara yɛ konkonte. Konkonte no yɛde bankye ne yɛ. Ɔyɛ aduane a kyerɛ sɛ m’ani bɔ so sei ne nho mmoa nyinaa asɔre. Aduane a kyerɛ sɛ meewu koraa ne wode mam a mɛsɔre aagye adi yɛ konkonte. Konkonte no, sei ne bɛyɛ no, yɛde bankye ne yɛ nti wobɛkɔ akɔtu wo bankye. Woba a woaadwa aahata ama ne aho ne woakɔsi. Wowie a ne woahuhu so ayi ɛɛɛ <hesitation> aba no a ɔnyɛ ne nyinaa afirim ne afei woaka ne te sɛ banku. Ɔyɛ aduane a ɔboa nnipa apomden nti sɛ bi wɔ hɔ mpo ne ɔyare kɔ ayaresabea ne sɛ bɛaayɛ no oprehyɛn a, dɔkota koraa tim ka kyerɛ ne sɛ ɔnya saa aduane ne bi a, ɔyɛ a ɔnni firi sɛ aduane ne ku kuro. Ɔboa wo. Ɔbɔ w’akoma ho ban nyinaa.